<hesitation> بالتأكيد اربعة وعشرين، سبعة وخمسين، اثنين وثمانين، واحد وتسعين، ستة وثلاثين، <hesitation> احدى عشر، اربعة وثلاثين، تسعة وخمسين، اثنين وسبعين، خمسة عشر.